Beer ɛne wine deɛ m’adwene mu no nhunu no sɛ ne nyinaa no ɛyɛ adekoro. Ne nyinaa no yɛ nsan a yɛbɛka no sɛ alcohol wɔ mu a ɛboro. Na me me m’asetena mu no, alcohol nyɛ adeɛ a m’ani gye ho. Ɛno nti mɛka no sɛ beer ne wine ɛyɛ nsan a me m'ani nnye ho. Ɛnam sɛ ɛyɛ nsan a ɛboro nti.